Okei ong raisi o'ko ponna tukong ong ru'kung kong, o'ko tumikawa' rorongumpenong poiring, yewoning ong raisi poiring ngongkong. Raisi poiring noihe haruro uruki ho raisi. sike rikiro hoyori sosopeni siriro impa tikite tuu inoiro, tikite uuhiro, toponing meng uuhiro, tikite ko eneke ko haruro kiwa'peko ai eneke kiwa'pe uuhiro eneke ko. hiyatiro impa tikite ho tuu noi kawiteiro impa mirui hetong. Impa miruwareiko ho manni roki toponing meng miruihetong ho toponing kura'he. Impa tii miruimo uruki ho ong. rokong mahni ong pointer ti o'ko kori siriro hoyori raisi kuu siriro ho raisi wo patakah maakingiro impa tikite hoto ho tuu hiyateiro impa eneke ho tuu hoyori raisi rii'ki. maakingihetong ho rokong hoko Ong irihwa eneke ti rii' raisi kite kotoning sireihetong. Impa tikite ai ti ho iihaa ngoiro, iihaa kori ponorihetong ho sosopeni, tikite ponoriro ho iihaa ai manni. roki topo ai ngoiro impa inakiyu patakah impa kurah hetono. Nonohno ho iihaa toku topo ngoyeiku ai ho raisi makaah kuhetong impa makaahkuro hoko noita no'ra kuraha. nora tungah. Impa ti neihe haruhetong manni toku koiso hokonoworo hetong. Impa ho raisi toponing meng kurah he roki ho iihaa toponing inakei hetong, tikite kurahmo. ong tuu kakaheumo tuku manni roki hoko iihaa hirihiriteihetong, iihaa hiriteiro romokite sihiyu toponing koporong hetong hoho tumikawa' ho poiring ngawarei, impa hoko ong supukarei, supukarei ko ai roki nowo roki ho raisi ai supukihe manni uruki huhetong, uuhiro komikiro impa tikite ho. mo ki'keiro hoko mo manni urukoh raatiro ho kiiso ha'heiro tikite tohtiro Ho ko hoyori pukui ki'kiro, ki'kiro tikite ho mo nopiro hoyori riisi tuhah, hoyori riisi ki'kiro impa tikite squeezing ngoiro mitiro ho ku'. miteiro tikite ai roki honowo tu'ki ngoying nowo noihetong eneke makingiro hoi rokong irihwa makingiro eneke ko ponorihetong, ponoriro ai. eneke tiwonining inakiyu kurah hetong. Roki poti ponnangi ong ongi hoko supukah toku ai manni roki tuu rikoh monoyeyi hirihiri tikuko ai. tiki koporong hetong. Okei ho tiwo ho o'ko kiriming, raising supukihetong impa ho nawa' rorongupe morokong hoko ho ong raisi paraiying ngarei. Raisiko nonohno hoko ong, ongi koh kakotopekong ong "fried rice" tangakong. Impa hoko ong oiri using ngoihetong, ho tiwoning ho ong sosopeni o'konoiro ho ong cooking oil roki pehko'ra meng koh puto ongoh hoyori sosopeni. ponnoita siriro tikite ho raisi hiyatiro pirukimo tuku pirukimo tuku pirukimo tuku Ho raisi ko'kisa toku kurahah, hoko pirukimo tuku hoi sipuni pirukimo tuku, pirukimo tuku patakah ti honowo baraunu raisi monuhe tono. Baraunu honowo tikite tu koh manni uruki. noi poiring ngoiro. Ho poiring ngawah hoko ti kurahku ong raisi baraunu nowo monuku hoko tuu inihii hetong. Ho tuu iniheiro eneke manni roki honowo raisi manking ngongkonowo. manking Hoi sos piru'ro piru'ro impa honowo ai ngongkoh munu hetong impa poti ponna ngi ong fried raisi tokunah tokunah roki rice nong hoiko sos pirukikung kong ho ongkoh. nutols ngung ko mukoki paraying neyeiro, nutols oo turipi tokitokisiro ho nong koh sitowa koriko nopiro impa honno ongkoh pini, kepisikung ngung pirupiru kiro impa. tikite honno koh raisi meng sos ki o'kongoying impa pirukihetong impa honno pirupirukiro pirupirukiro ai terei kori siriro oo risi kori siriro impa ai roki neyi'hetuiyong okei impa ho noi way ho raisi o'ko ru'kamong mumu, mumu raisi hoko mumu raisi aii ho raisi hiyatiro tikite ho raisi o'ko creaming noihetong hokoh eneke ku' miteiro impa. petu kori tukohihetong, petukori tukohiro tikite hoko utuiro uruki ong kupuri tokohitetong iihaa ki Tokohiro tokohiro ong kuuhaiko ponna sireiro tokohiro ho kupuri topo tokoh he kuuhai ponna sireiro iihaa honna noiro kupuri tokohku komikoroku ho kupuringung. inihiro inihiro impa tikite ongyori piimu koh ngoiro kuuhai pokong nawa' ong terei kusiriro impa ho raisi hoko tukohing ku' mitah petuki tukohah hoyori terei. kusiriro petuki rakariro uruki hoo kupuri noi rii' sireiro impa petuki rakarihetong, petuki rakariro komikiro ho petu eneke ho kupuri sireiro eneke kupuri ponna. hoyori kesing kesing ho ong steam manni toku pihetong, o'konoworohetong impa tikite hoo o'ko ngung nawa' ong timpa oo kuinongung kesing ngori siresireihetong. ho ongkoh steam toku ruhorohetong stem ho ong o'ko ii toku saningori pihetong ho roki hoiko ii aii nooku hoo tii kungi hoko raisi kurah hetong. Impa ho romokowa'. rorongupenong noi ong koh huu noihetong, ho huu noiro komikiro Tikite ho raisi ho hiyatah komikah, toku uuhah ho huu ki ru'kah toku uuhah roki ho raisi ko'kisa o'ko kori hoko popara kona kori tiripara kona tuhah ho raisi tu'ki. ongi angu pirohakong impa hoyori ho raisi kuu hiyateiro raisi tii pata'hetono ho koh meng kona hoh putong ngori patakotoihetong ho raisi kurah he toku koto putong. ngori impa tiki koto rii'ki ho hiya tiku kona kohputong ai impa sirihetong, impa tikite ho o'ko ho ku' moo pokong hoko miteiro manni roki hoyori sosopeni kuu siriro. nawa' motu patakah siriro impa tikite hokoh raisi ngung kanoying hoyori koh, koh putong kona patakah ho tiripara kona kori impa hoyori kohtukong kona patakah impa. totokoiro impa hoyori sosopeni kuu tokoiro impa ho meng cream poiriworomo tuku iihaa kori ponoriro impa ho cream poiri woromo tuku impa ho raisi ngung tu'ki tii kuu. tokoihetong kuu tokoiro impa kimaihetong, impa hoko ai hoo noworiki roki ho iihaa neyeiro kutoyiyu patakah hoo raisi kura'hetono